Dolphins ɓe njifti ko tawii e hoore mum ko ɓe njangol kaɗɗum njiyam. ɓe waawi ngoodi so tawii ɓe njifti ko e sa'a. ɓe njangol ko tawii e njangol ɓe jooɗi fi njeldu. Kadi, ɓe njifti ko ɓe njangol so ndiyam njifti ngal.